پائپ دی سلنڈر نالیدار ڈھانچا ہوندا ہے۔ جو پانی جو کسے ستھان تک پہنچانے لئی ورتیا جاندا۔ ادھارت وگیان توں، دباؤ فورس نال پانی ہمیشہ اوتھے ول وگدا ہے۔ ایہ دباؤ پمپ تے یا گھٹا گھرشن دے کارن بن دا ہے۔ گھٹا گھرشن نال بہاؤ جے پانی کھلے ول وگدا۔ ایہ تاں گھٹا گھرشن نوں اس بھاگ وچّے سہن ہوندا ہے۔ اُلت بھاو پمپ تے لوڑ ہوندی ہے۔ پائپ دی بناوٹ اتے ویاس، پائپ دا ویاس اتے سامگری، پانی دے بہاؤ نوں پربھاوت کردے ہن۔ چکنی آندھرونی <hesitation> پانی نوں تیزی نال بہاؤ ودا دیندی ہے۔ جد کہ کھردرے۔